نو ټول څاروي سترګې نه لري. ځينې په غارو کې اوسېږي لکه د مارانو په څېر باندې او اکثر يې د دوی د سترګو ديد نه لري. د نورو حشراتو په څېر بيا دوی د سترګو په جای د ساده د رڼا د احساس حجرې لري. دا په ځانګړي چاپېريالو کې ژوند کوي. په نورو حواسو باندې تکيه کوي.